Oven ia ana tao na energi listrik ta so na gas a an dadik matobik. Fo matobik ndia ana lo basa oven al bagian al so na oven al matobik ka ndia so. So na pake dode nasu leo. Ndia so, na ita ta tita ha'i a fa kada matobik a ma ta hapu ha'i masuk bo'en.